مانجے گھر خواباں جے گھراں میں جکو سوچاں چھی کہ ہوں کامیاب تھے پچھے آپ کے پیساں میں ہیک سوٹھو گھر ٹھاوی۔ اوم سجی مانجی فیملی ماجھا بھائو مانجھا بابا سجیپورین ھون منویر سجی میں <hesitation> او ڈو فلور ہوئے ہیک متھے ہوئے ھیک ھیٹھی ھوی ۔ متھلے میں چار کمرے ہوئیں ائیں جکو میں ہیک دفعو ڈیکھلو ٹی وی ماں گھر او ڈزائین منی سٹھی لاگلی تمام گھنڑی پسند۔ متھلیم چار کمری ھوی ائین چاڑہیاں بہ ہوئیں ۔ ائین چاڑہیان ھیٹھی تیں کمرے ہوئیں۔ ہیک موٹا ورانڈا ہوئیں <noise> ائیں گھران پورین ریگ کروڑ ا ھوی ائین چمکدار ٹائیلس ہوئیں ائیں متھے چھتاں میں جکو نویں نویں مہانگیں پنکھیں ہوئیں بلفیں ہوئیں ائیں ہر کمرے میں اے سی ہوئینڑ ہوئینڑ کھپے۔ <noise> ایسی بھی ڈبل ھوی سیاڑیم گرم کری ائین ۔